لازم الحكومات <hesitation> تولي اهتمام اكبر طبعا بالنمو الاقتصادي لانه اهو الي بيعود بالنفع الكبير على الشعوب وعلى السكان والمقيمين وبعد على العالم يعني بشكل عام واهو الي يعني بيقدر ينقلنا حق مراحل يعني اكثر تطور وتقدم اما البيئة اهي مسؤولية أساسية لازم تكون يعني في صلب العمليات